Ecco secund mi ades puduma fela cula vacansa li perché l'ai vagnà a la lotteria e ades alura puduma puduma andé ëndua vuluma ëntant i sold a ie, pagu tüt mi e, t'ërcorde vulìa andé li ën Alaska më zmìa o ën Canada, comuncue puduma co fe tute due, l'impurtant al e che anduma ënsema e s'fuma 'na bela vacansa tüti ënsema e parei ses cuntent